Sasero ringaten seringatin semata bimo lako karia duan setow jera seangko jera se pinte rumae se angko se wau se membe jera sio sawi ai yon jera se angko iyai ma suatukang karia setou cera kuma nera makelang nera matredem nera man udei ma suat karia ne tou sase seangko ein jera se ma kawa kawang samakelang jera makan mampunti kariawu ananan tadun